Basilé barégoom mé batariya pépé; miin icoho tariya éñankatang batanj ou bien éñankatang jicañéén jahay. Joomé nang bacar bujogoom baamé bacar bo nijumé iŋaar nisiil tariya miin fégoom fucoho miin iputo.